uju in kiti li uun tikoo ta´ni ha nakatye ra ñaa taku kiti ti kini na katye ni ña tyi ni aja tyi ya taku xintiki kini ntua kinitu i´kuari xini ri kee yuku a ñaa katyiri yo a tasiri yo ya´ri ku´e ra ntañuu nta´a sori ra´ñaa kisia vasíari kani ri ñaa kaniri ná´a ra ika kuaa tika kuuri yuu tuku yo taya tuku kuu kua´yu ka ra kò´o sia´ri istari kee ta´yu kò´o sia´ri istari tyi nta tyikoni ti kaá ri tyikoni ri ra siañu sa´ta sori ra ika kuu nu tika Kuri sayu tukuyo ri ñaa yaatu taku kanerru ha tuku ra umm yaati va´ali nakatye ni aja yati va´a kueeni tyintiku´e yo´o suku ri kue´ni itañu´e itañu´e kua´e nta sinu´e nu kasiari ta´a yari koña tuku tyi un tako sini yo ra yanu iva sika sata ri sika sata ri kuari ra uu-m isikiri hua ku´kayo ra ni su´a isikiri hua tyi ñaa ta kò´o ni siaso´e kuenta ra miitu so katyi ri toko yo ra ntaka viti savikori yo ra ña tyu uun ya ya´ri kiti va´a ra ya´ri kò´o kuu kiti va´a